People go to ley bank to deposit money in ley bank or to go and get money from ley bank or let just say to go get loan is ley same as going get money from ley bank or going to go put money in the bank la ley reason people can go to bank.